Argjentina është e njohur për kuzhinën e saj, veçanërisht për asado, një pjekje mishi çë përfaçëson një traditë të rëndësishme shoçërore. Mate, një pije tradicionale me bazë bari, konsumohet çdo ditë dhe është simbol i miçësisë dhe komunitetit.